Tegeligult tuu olõ-õi eetiline. Inemiseq ummaq eläjäq, nigu tõõsõkiq ja miä nä sis nii pall'o tähtsämbäq ommaq. Noh, inemiisi ütiskunnah külh, jah, a terve planeedi pääle mõtõldõh tuu ei olõq iks eetiline niimuudu tetäq.